Twui no tongnai aa rok ni bisingo kwbangma aa rok bongni saak no fulirwui mano. Puffer fish hai kaisa aa rok bongni saak no twui nwngwui saakno kotorma khai mano. O aa bongni saak no fulirwui chopropnai rok ni yakni simi banchiwui mano. Fulima jorao bongni sakni kaisa busu hai manwui kwrak ongwui thango tei abo bai buino sikirwui mano. O aa ni sago kaisa bish tongo tei amoni bagwui bui bini gana o thanani kirijago. Paithago sai mano je fuliwui mannai aa rok ni bagwui o fulimung belai no bohrokni chubachu khlai o.